Tea popo a popa a mata to tava vonom na ena toro balence a toto tena, ama taba va teo munana e ama taba va tea lotu, ena toro a toto tena toro paku vo tebona. A taba to tara nom na to ante nana tea vamata bona toto tena, ena toro avataoto me sunano, ena toro mo`on va tea lotu, erau ena repa tara ama taba vai sa mata hana tea toto tena, e sunano kahi haihai tamoana batanom ana teo vuri bona suku venei bena sa nao tamoana ana teo vuri bona suku venei bena sa nao tamoana bata hanom tea lotu tea vata`ato me sunano, a toto tena samin mata hana. Bena popononi teo kaen popo vai tea tei koa ena sa ante hanom tea popo a popo vai a mata suku venei e sunano koa eve topa crete avarara mepa ato nibona toto teara, me tena komana ena kona vonom en e sunano koa to kikira vana bona toto tena mena tei vonom enei me bena kakahi e sunano a toto tena sa ante hana tea mata. Venei bena nao toro balence batanom a toto tena venei bena nao vonoi nahe toro noma vaha te sunano bena kahi kaokahi e sunano a toto tena smin mata hana, eve ama kaen bona tabae bean tei a kain laif va romana. Bero a tavan eara na kaokahi rara e sunano a toto taera repa goe tea mata me bean tei bata minom e sunano ean pa vuriha venei a laip tean kahi mata nana ean samin vatatana ha minom ta ponia ean samin vatatana haminon ta tabae, ean kahi popo koanom tea mararae, eve rei a taba to tara nom na vnei a hata e a mata nae. Bean nao vote sunano lean kahi popo ve a popo a mararae, eve koa.